طبعاً، هذه عشر أرقام عشوائية، بين الصفر والمية، هذا سؤال سهل جداً. مثلا سبعة وعشرون، <hesitation> تسعة وثمانين، ستة وخمسين، أربعتاش، تلاتة وسبعين، اثنين، <hesitation> ستة وأربعين، واحد وتسعين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وستين، ترتيب عشوائي.